داسي کوم خاص او ځانګړي معلومات نه لرم خو دومره مي لوستي دي چې دا هیواد د هسپانویانو مستعامره وه او تقریباً درې درې نیم سوه کاله د هسپانویانو تر لاس لاندي و. د دغه استعمار پر مهال دغه اوسنۍ نوم، پیلیپین ورکړل سو. پیلیپ د هسپانیې د هغه وخت د پاچاه نوم و چې وروسته دغه هیواد ته ورکړل سو او تر اوسه کاریږي.